Aleoko aloha zany mianatsy mitendry piano satria piano maro karazana instrument afaky atao agnatiny ao, de igny koa ma zany tena anisany ankafiziko zany e, aleoko piano toy zay gitara; gitara igny sady mamparary tagna koa mitendritendry an'igny, igny corde regny lafa tena andro fotoany manintsy igny aby, zay aby tsy itiavako azy.